Ny fomba handanjalanjana sakafo misy hanitra sy ara-pahasalamana zany a, rehefa le mahandro izany ho an'ny fianakaviana iny de tsara hoe fidiana le hanitra, tsy- tsy atao <hesitation> hanitra karazany marobezany no atao ao a, fa ohatra hoe karazany roa fotsiny, ohatra hoe cari sy poavra, zay fotsiny ohatra de efa mahamanita an'le sakafo, de <hesitation> ohatra koa hoe atao karazana sakafo maro loko no atao, atao misy legioma, atao misy hena.